mîšil unnu buru Cad daa buru duuzu jii tiisiŋare inii luga turonii daa ajabji ni daa mašalla faamurigi daa faamuroo teere i inii zamur yenirige luga te kee daa tir. Luga te ke înnii? Lugaa amai lugaa te keenaa tani daa tir ni luga te mire amai înni yi? Au nuu mîšil duuzujii tiisiŋare inii furãse, furãse mašalla au tirai gedde amii unnu mîšil dêe mîl ben komiye kee inii turonii wusaa jeŋare te raa daa zînir ni gonir. Au furãse te luga te mire ta <hesitation> amai luga înni ginna buru buranir yiŋare tira tee re tira daa juuni tira. Luga înni bura niŋ yiŋare tani lugaa duro fusãse dagir niriŋare furãsea hanii furãse dagime yoo furãse dagir nir ni ti kener daa tir. Furãse te iyoo yinii amai furãse daŋoo furãse te buru kiyai ni yîin na wusaa nintiroore alfabe bes ini mîšil alfabe haanii ncoo înni kee? Alfabe haniŋiroore kee ni daa haaniŋiroo furãse turuurug. Tir ni furãse te mašalla amai buru laa jîrii ni inii ina ôora cûu gora ginna ara ôora cûu gor ginna wusaa jen ni wusaa jeŋare mašalla furãse te teere dîlli dudur ni lugaa unnu mîšil ammai amma aga tûrtug nii mîšil ammaa inii sêrka ini tira šêrka- u koo aga tûrtug ni. Mîšil ini ji te ai kee tiisoore hêe wên Musafa wêen ai kee siin mire furãse addii miin dûrtoo amma furãse inii yêentoo tisin tinta ru saa dazaga ru fêserci jentire Mîšil înni? Nuu duuzu joo furãse te haŋirdi tira. Furãse den ni unnu erdir ni nêe gonir buranir ŋa au amma furãse ru yêentoo mîšil tanii saa dazaga ri fêserdir yenirig. Au furãse te mire haanir ŋa re sobou ru inii kîncigi taŋuu buru addii addii cusei jen. Au kîncii te mîšil înni inta kîncii te nuu nuuzu ncoo furãse te na haanimmi. Woo mîšil dazaga na haanimmi mîšil au mûgo înni kee fũ fũ nima am mûgo am mûgo ntoore mîšil am šîya sunaa bû bazinni kee. Au meere unnu taarai mûgo ndirigaa am unnu taarai dazaga ru koore am mûgoore mîšil šiya sunaa bî bazinninaare ini mire šiya hunaare bû bazinnaare taarai mûgo ndirig. Mîšil am mûgo kee duuzu jii tiisiŋare au erci ni nîye rayi ni teere furãsea dîlli fi jirir ni fen teere fi jiri ŋa amma furãse ru yêentoo teere kêlumur lugaa nuruu dazagaa ru wusaa cenirigire digisu. au amii addii ru mašalla ini ai kuno ru finim nêe tani amii addii ciina teere i unnu ilim buranirigaa sobou ru amma ba ye unnu mîšil inta ilim buranii jire ši amma ta biri aazimmi usso amma ba kûi suus na dau numa wûlli yen na ran tira. Neere fi nciritigire buranii ncoo yêetii cikoore dîlli wûlli yen na ran. Inuu gûro neere i koo hayilum wurumme tiisoo ini ai nuu fatiraa ini ai nuu fatiraa gon na dîlli daa fi nciriti na ña ini ai nuu fatiraa šukuuma mîšil unnu amma captindu belke tiisiŋa ru saa taara unnu bini unnu halas bini laraa hee laraa tardu ni šiki laisuu caatin nir ni. Laisuu caatin niroo Inii amma ini fatiraa inta erri baadin mara fatigaa ye kûi erri na ammaar taara ŋêski nuŋu amma buru caadintaa înni kee cusu walla niŋoore ammaa goyintu gasig. Inda nuŋu ini ai haanimme ru to ñayii fi ñirir? Ini ai te nuu mîšil <hesitation> taarai unnu nuu mîšil unnu ini ai yêentii ñikuu taara tiisoo înni keener inii <hesitation> inta fi nim tani ini ai naara ŋêski ŋêski ru gonum ni kurtum bini laraa raa naame ginna naara yêentii ñiki tiisiŋare tani ini ai mire deroo yaanum nii ŋurai ginna duro gonir tar fadirig. Ini amma ara ŋa fatiri ŋa taara nuu faamîi nturuu campur ni rôniyo na tîdir ini ai kee kirtiroo baadin mîšil šen nda indoore šen ndoore mîšil au yîrime nda kee au yîrime nda kee tiisoore ini te taarai koore dazaga ru šer ntirig. Au šer te raa daa ertime daa ini faamîi nduruu bes cambur ni šer mîšil unnu kîñil numa kiñil numa unnu mîšil daŋoo na Komoyîrii daŋoo na Midilii doŋoo na Hišiman doŋoo na curuu ara kiñila amma taara ginna šiša tira. Luga turon du nûgurii jiki ciin kiñiluu duro šiša jiki. Au šiša jikuu mîšil unnu daŋoo na Kanebu daŋoo na Aram daŋoo na Hajarai daŋoo na Bulal amma ara ginna kûi nuuzuŋa ru mîšil luga amma yêetidaa unnu mîšil siinda ara unnu dazagaa kii taara yêntirigaare kege. Siinda nuu ini tira yêetigire šee dîri. In teere yêendigaa daa neene sêbeneere daa aŋka numa nawu daa bal naaweere naazire au êskir tiisoore inuu neere bal naaŋoore ginna ercineere ñeŋ. Ercineere neere ginna buraniŋ tiisoore haŋiŋ. Naazire amma unnu mîšil unnu Bulal înni mîšil teere unnu duuzu jiŋa bulal kii ôora cûu finirŋare kilaadi bulala u finir. Jii jiiree muda marra tiisiŋare inii Kamebu kii ôor turon du duuzu kanebuŋa finir. Jii jiiree tiisiŋare nuu yim nii ru tiriyaa araŋa ru koore taali mire tani koo haanirdi Allai juurug. Taali mire taali mire taara ru koo yîn tira. Yînuu mire tani haanirdi. Jii jiiree tiisiŋare mîšil aram diisu. Aram kee diisi ni halas luga huntuu finir. Duuzujiiree batan ammaa tir ni am duuzu jiki tiisiŋa amma furãse buru yêentii ciki tiisiŋare hêyi amma ara ina yêentigaa înnee niroore tôrofon di mura amma tuzoo ra ciki. Muntu na ši zaadin tir salamakum nirig. Berke der salamakum fa inii laraa tir mîšil laisuu ôljaa tiriŋare ammaa mura nuu tûjur wudurugaa dagirdi ôljaa mîšil ũũzer kee tiisiŋare amma yêetii cikii ini ai ninda lugaa yêentii ncikuu luga înni kee nir tani mura ru zaadin mudur. Ai tinda yêendirii jikuu furãse ini caadintu daa yêendirii jiki. Ini ai toto indai înni keene ru fintum? Ini ai tinda mîšil burantir na ni mîšil Allai fi jidirtireene amma ru burantir ni taara mîšil fintir. Ini amma burantim hee yoo teto tani unnu buraniroo înni keene ru naarai wusaa tendiŋ? Inda buranii njire koo te kee koo kakar gonu kurtum ni mîšil unnu alfabê haaniŋire kee tiisoore neere daa addii wasaa nindireere te keene ru daŋoo daa finiŋii. Wo te kee ru fiŋoo di iyoo te kee tani aya tardi. Berkee tuwai ye nirin nirigee berkee tuwai ye ai finirii jii koo taŋur. Ai finirii jii koo taŋur, ai finirii jii koo berke ye tuwai ye te buru hee kiyai terig tirig. Halas te kee raŋime koo unnu mîšil lu unnu au baadir sala ôljaa tiisire sala kirde sala ru bara sêlentiroo katorozer kee tiisoo Kêye num gon yîn. Katorozer kee tiisiŋa tiriŋa mura bêki furaši huntuu nuu busu cikuu mîšil inuu fi jiritigaa teere lerji ni tira adap ye ihtirame yenir ni buru lerjiŋare furaša na babardir ni duuzu jii gardir. Ridiŋare ini amma furãse yêentii ciki tani na fadirigire kee dazaga ru naara wosee, kilaare? Dadaltu, pêti inda luga ai înni keener to finim? Ai na tani dazaga mura tani ini ai sîin nu dazaga ru finirdaa inda tin nin tinda ŋa wusaa nintire inta na numa wusaa ten. Au okore te tuntur kûr te kee geedi bôdintir. Mîšil tanii yerdir ni dazaga ru siin inii wasaa yenirig siindai ercindeere furãse ru taŋu ru wusaa jentig. Tanii yerdireere dazaga ru wusaa yenirig. Sindai yercindu furãse ru wusaa jentig. Înni? Nuŋu siinda furãse ini kôrufur hunduu derig salam yenirigaa kal di tira. Nîye gonir ni teere nêenir ni bôdinirŋare inii au soore tee re soboor ginna tiisiŋare au siin na mašalla farasaa fi jidir kiira a fi jidirŋare teere kôoli au her taŋu tiisi jen. Siin mire na dazaga fi tirŋare kôoli inii nuu siinda ini ai lugaa yêedii cikuu ginna sopu ni dazaga bôdiintu. Famîi huntuu tûrtoo na in tira in tira ndi ni faamcintinnoo baadin inuu mire êširuu kee tiisoore siinda šegelepcindeere dazaga ru inda hêyi ŋêski taara to dûrtuu amma ara ini ai keenaa burayindii ciki taara ini ai keenaa taara gûduro ndir ši. Usso abba ru fa na ini ai rakinaa tiisoo ini gûduro huma inuu tofoodintoo mîšil taara ginna tofo taara dîmiraa tofoodintinnoo tofogiina tîdirdoo am kuruu ginna tofogiin. Tofoktiŋoo na mee sîri danni. Au te kee koo naara dîmiraa tofonindoo inii buru gali. Naara dîmiraa tûrtu ni Tofoktindoore abba aa nuŋu mîšil abba firanse bes. Ini abbaa ini tira cii tigisoo abbaa ini tira nuŋu wutoo na mundi <hesitation> abbaa ini ši ni înni <hesitation> abbaa mire mura ru bes bu arii muurugi ari ariimuu dowimuu ayapcine bêyi kôoli. Abbai dowumuu ayapcine bêyi tigisiŋa mi- u nuŋu tani firanse fi jidirtu tanii mura ru dazaga fi tirde tira. Fitirdaa soboos te zaptin ni ini abba ni mi- u mura dîmira cûu ru hêe abba i te kee koo dowumuu ayapcine hinnaa bara ini abbai daginnaa mire sîri danni kisiŋoo na amba danni. Sopaar dazaari ini ini abba i na zaptin ni « wûledi ai înni » yinii « da wêretig šûnu » yiŋoo « a- a ana šêyi wôreete maafî » ini ai te ini fadirdaa înni? Dowumuu mîšil ayamume šinnaa ai ye êri nuruu teere sop fadaa ini te kee faamurde bênne ru saga zapci lugaa sunduu ru maa ara hassa fêrerci cen. Naazire inda ai luga ai ñai fi ncidir mašallah yalii taŋa daguruu nuŋu mîšilli inda luga ai hananiŋiroo koo te mašallah dazagara nigisu dazaga yênii nciree abba tani nuŋu na dazaga yênirig te kee ai te kee al mûhim mîšil lugaa ai fan ŋa ai inda te kee koo dowumuu mire hardii cen ni mire ru usso mugyen. Au nuŋu au ilim ai daa ni luga ai bes mi ma nêe goyi ni burayinaa tira mi ayii tani yaama tama rojiŋ nayi. Mi ayii yerci luga ammaa burayinii ciŋa yerci dau nuruu dowii ai muwoo na teere rojiŋi na ini. « Mi taŋa daguruu a- a » yinii « tani mire dowumuu nuŋu hardi nirde bêi cii ru unnu halas semenir ninirde usso na zal <hesitation> semenir ninidaare kee ne ru dowumuu ŋa usso ran mug halas, naazire mug dowumuu hardinir ninirde, abba yoo dowumuu te kee koo muurugire usso mug šîkile danni Iyoo ini ai erci ni inii mîšil ôljaa yêentire tira. Ôljaa yêendiŋare mîšil ôljaa koore inii sûruu laruu lidirima tiisiŋare lûwo ru tûrtu. Lûwore footiye ru tûrtu. Lûwo ru tûrtu naazire. Lûwo ru tûrtu <hesitation> inii lûwo siin mašalla geeyi ni lûwaa geeyiŋare abbaa na mašalla ter lûwaa hadirci. Abbaa nuu hardiine ši ni, abbaa zal ter ni lûwaa hadirciŋa amma dowumuu waa mire ercinti ni abbaa ru zaka fahacintuu zaka lercinti ni zaka geema centi ni daraja zaga inii tanii zaga bu centiŋa mire ercinti ni au hêyi siin awurii ndi e kee ri ni inii ŋare inii yaluu te buzu cii tiisiŋare abba inta ye tanee ŋarduu ini ai dazaga ru yêenir ni dowumuu muummi muure raa daa yêenir ŋa te inta înni kee faamume? Faamurde bêyi yinii tiisiŋare berke tiisoore ke- i futuruu ŋa tiisoore šai tok šai unnu ôwel ŋa ru šai muru fîraa šai ai ganci dokigaa šai turon ai fuñaluu aya mai mîšil dou gurti cen ni yaliyaa na aya hunduu šaima gurti cen ni abbaa kulo cii. Naazire hee abbaa kulo cii tiisiŋare au ginna tiisiŋare mire na faamci ni abbaa na erci ni ini aya ma nta ru ina ara yêentii ncikaa înne? Ayaa na ginna ercindi ni mura ginna ercindi nêe goyindu ni dazaga burayindigire tiisiŋare dazagaa tee re mura nêe goyindi ni au burayindigire tiisiŋare ai yaliyaa wusaa adddii addii cendii cendiiree tiisiŋare mura na ginna duro hakintu. Hakindiŋare nuu ampadintu.